أنا نخيّر نكون عالمة مشهورة. مع أنني نـ نبغي الفن لكن بالنسبة ليا العلم يكون عنده شويا أولوية، لاخاطش بالعلم لي عرفنا بزاف حوايج على الطبيعة و على أنفسنا؛ و العلم يفيد الانسان كثر من الفن.